Ngom tomaa tidore re ngone na adat ge sema salai jin, sema taji besi bara masueng, se kololi kie, rasi kari joko uku, sedaba leso bada.